Äj nkojnya'tzpapä't je waka por que ijtu no'tip wakas, cuando jetij ijtu 'yune yawapä jetij myakpatä, jetij kyujka'patä 'yajka'patä, igual ijtu je toro, je torota'p jete tambien katä jetij nyukpa kyujpatä, pyanhnäwitpatä de tanto 'yajka'patä, por que je wyaja' jete koj wyi'nata'p, puntiagudota'p je wyaja y jetij ntatä nyämäjtzäpya pyanhnäwitpatä 'yajka'patä, yyy itke je nyäjmayajpapä leon y je tigre, jete kyä'syajpatä, kam jete mpa'tpa tza'mojmä segurito nta'mij sye'tpa, jetij yajpa kyä'spä'yajpatä, tiko je wakasi jetij nomas 'yajka'patä jentyä este tzyakpa, näma nämyajpa que hasta que ka'ukantä nyi'tänäyajpa'knhtä, jejtzye'knhtä tzyajkyajpa un desastre, y jiko' ät jete nkojnya'tzpa't, donde es je vaca y je tigre y je leon, jete nkoj nya'tzajpa't, äj jenyanhkä'.